Ana jetyaa e finaatawaa kanada defude ndefuji singaji goɗi, e kaŋum e jaɓade singaji koɗi e ley leydi maɓe. <hesitation> Misaalu muuɗun hono yimɓe Ende faa heewi ana ton. Ana ngolla e ley leydi maɓɓe ndii. Kamɓe eɓe njogii sariyaaji jamirooji saa waɗii ton duuɓi hindemaani fu, nanngireɗaa hono a ɓii leydi ndii ni.